. <noise> ing'uku ungafuke ijuve kama bado undeb, witola indebe, usuka juve, ungafuki ijuve pavusiku pujisimuka, utole imbaapi ungatola imbaapi, ukudukira mulukasi uvika panzi, jiirya, jivuma jiruta kangi ikutola ikyakura ikingi kuunze, ukilonda hiirya, pojipile ukiruka pamie, wikurukira kangi ipo- imbapi jako wivikira muhinu. Jivange ukurya, nau- nakama yaani ji- jinanilila, <noise> umbavona pangi jikiliwike ajira ngirumurumu amabam- ama- umumwene namanyire, wunakana jiruta lakini jingakuvona ituve vyu- vyovyo uvepeli ikyakurya uwuna akajikwitsa kwave tu msilunde.